Ongmnangmna agyo yi shola okpefu wa kwola exyolo shola oya fola yawa sha gyah gyo fola wa sha gyalu oya ziyi ya yina shinyawo hola ooya zo ishikana wa yina ogyo yishikaba yina kwo gbinyi kwogbinyi oma ikim ogyo bginyi kwogbinyi o oma ikini ogyo gbinyi lo oya yina walo ogyo kuma gbinyi lo oya yina walo ogyo kuma gbinyi lo oya yina la ogyo kuma gbinyi lo ayo yina la ogyo gbinyi oya zoda yo tow ikini ogyolo yitowu oni kwo gboji yipu nu kinyi oya yoya ogyo lo yoyani oyayo na ogyolo yina ayo yishipukanola ogyo shipula kano ogyo shola ogyo shipu la ogyo shipu kaninyo kola ni oya ga likini ogyolo likini oya yimu shona wongmonongmna kahu kalago ogyo shoshe oya ngmefu ya shanu wese ogyolo shefu wese inyawoli yabiyo oyagwa oya gwakweyi lni oya yo ano yasho ogyolo yano sho Oyi wepa yikanu ogyolo yiwepa nuno ngmafu wese hi olupe anu olupu anu shobita nogyolo wugiyiwani owawu gwa nu ozope oyokwu oyokwu oni owo ngmnongmo neneshi kala kikini mo kini oya yimu shiri ona wongmno ngmno to ona wigishapa ki ko wigishepa nehe aya tobobo kigishapa ni oyazano yayi hola ogyo lo zano yi hola gyelo ano gyo zokpehe mi ogh shoza kpehe shipu nu ikini ogyo shoza kpehe shipunu oni oya shinyawo ghayayi ya yipu kanoza ni oya ni oya nigishapa ogyo migisha pani ayo punu ogyo yina shipu oni ooya biyo kobobo ya wa yishoo ony ayibo baka ayi kinokpa ba yoka mo oforirice ori oma kpo furiyi rice onyo kuma na wigshapu nehe kobobo aya gbiyokobo owa yano hola Oza kpehe yishipu nu oya niyoko bobo ni ogbbani kpawoza keni yi gba oyipunu oyanuyanu yani nogyo lo ze oya yisa ogyo lo yi yisani oya nigishapa ni ogyo mo neneshi nogyo gbinyilo oya yo nalo oya yona kwoma aya yimu na wegbepa oya yo shipu kinyawo ni kano lamu oni oya kwagya nu piyashu ogyo wokema okwagya gyolo yipiyashu shipu ko koza ni akotugwani ogyo yisho iki ogyo yishoni inyi oni gyo ngmo ni oya yi ngma ki ya iana oshinya wo yotu keyi gbayayi kini ogyo kishinyawo otu kuyi gbayayi oni oya fomwa gha yayi shipu kanigyawo ni oya nigi shapa oyina oni bigishikapa ya yi shipu ka nya woni oyiwepa kana ikimi ogyo shogiso wugba yayi ayola ya pasha igshapa nehe kobobo ogyolo kuma yayi mu kakobobo yayo oya yimu ona wolamu ka kayi keno kikiyeni ogyolo gyishikapa ni oyi towu oki shinyawo yi hola ogyolo kishinyawo yi hola nogwola ni Oya zishi kpa ni ya ziyokobobo no yi gbani kayi kikyeni aba yoza ba gege yoni omo ogyo zoma oya shipu kido oye ogyo yi shipu kedo oni oya ziyo kobobo noyi ngmakni oya zo ya wa wa yi shipu kido ya kwabonu kwabonu kwabonu ogyolo yi kwabonu oni ano gbayayi aya yi shotu keyi tinyowo ti ogyo yipu keyi ni oya ngmigishapa ni no kwaboni kpikparata oya yinu na wa kayi ka keno kikyeni oma oya zikparatu kpano naba gyagba kosolomoni aba hani ogyo ma ni oya yi shipu keyi ogyo yisho ongma yola pasha oya yoza kanu piyi wepa yikeyi kogye ni ke e oya wa gwanu ogyolo gwanu ni nyawa ni gyo ngma oyayisa ogyolo yisa olamoni nayi keno kikyeni bakani wofariyi rice olamo oni gyolo kuma ya yimu shoni oya ikpo kigishapa neneshi na womeneshi ayi keno kikyeni Ba gege ba yojijelo noma ni ya yimu na wozu neshi neshi dawo ase na ho na shoshi dawo oya na wongmo ngmo ongmongmo ni ase baho ase ba shotunehe mo eh ongmongmo mani tayayo gbowushosho ba ana yo ngmongmo mani ogyo ma komo oya sola kigishapa kayi keno kikyeni kpuse ne kye na ba yogwu mongmongmo ni ayi keno kikyeni aba gege ko yoza biyo ase kena yani lo igishapa ogyo ya sola kigishapa na wigishapa kongmongmo neneshi oyo kpikini makwo neneshi shini aasuse naho air o lamu nikiya bani lagishapa ogyo ya yimu koyo gishapa kano ngmola kpakpako nawoko ni ya wa olawo neshi neshi ni ogyolo ngmolu kano oshoza kpehe ipu kano oya yisa ogyolo yisu oya hakpako ogyolo lakpako kpanu za lonye ko bobo nogyolo yi hangye ime okiya wa nishikapa zishikapu mo neshi neshi yo towo nuneshi oza kipu nuya yinyi kipu ya ya gyo kipunu ya neneshi oze Yo na neshi ogyolo yo na mani wani owa yipu keyi nishu kimi oya sho ni kwo yameyi kwo biyo ya meyi oni ya gyo kweyi oni ya gyo ko hola kigishapani yo ogyo meyi oni ya gyolo ke kasola shomni ona woza ni oya mweyi oya dawo ikweyi dose milo kigshipa kano yo kakpako na ba ya mani oamoni ayi keno kikyeni bayo kamo owoko kominyo ase ya sola kigishapa kamo ya sola kigishapa ya ngmola kano sola kigi shapa ya ngmola kano lamo oni ya wa neshi oya shemye biyo lamu kongmo ngmo ni yo oya sheniyo alamu ni oki yayimu koki yoya yo na wo biyo okwakwa ni oya zigishapaho ya ginji olamu no kobona bi ye oya wanihi ikpokagyashi ni oma oya biyo yagoda ko gbogba ni oya ga aba ga koma oya yo tego ya yo gila ogyolo yo gila oya yomu shini ona wo kwakwa kiyishapa oma ogyo biyo ga nogyo yo na neneshi oya pasha oya yimu ko kwakwa kigishapa na oya pasha ogyolo pasha no yona nongmongmo mi oya bi gego ya yo ga

Ogyolo ngmefo wese nogyo shobita mo na wokwakwa ni oya shobita ya ya miyo ikini ogyo ya miyo oni oya ga ya oya lope piyanu ma da ki ni aya yola yabeyi ni ogyo yanu ma a piyanu ogyo mani nyawo ni gyogwa nogyo ga gyogye kwakwa kigishapa noya yani oya maikini ogyoma ooh gyolo ki ya yimu koyigishapa na wase kabo kese kibaya ni owe noki ya voniyo ma ogyo bigshape wole oya yimu shini ona yu biyo na woma dawo ya na ka wolamu ni ayi keno kikyeni ba sola kweyi oya zeyo oniyo owe ni oki ya voni yoma ogyo sola kigishapa kikyikyo ase shishi ajoyede naba sola kigishapa yoni oza ni yakama oya kpa gwa shi niogye biyo naba sola koyishapa mi ano gishapa noya momani owoza ni awo ya mowoza yeye miyayo Iegishapa yo ma ogyo gishi ko sola kigishapa yo aya yoko ya dawo shini osola gishapa ase ba geye ko ha dawo yo owe ni oki ya vooye ko ki wa sola ki gishapa niyoma ogyo ma biyo ya gege ya yo lamu ni ka maniyo owe mani wodede ni ka maniyo owe mani wodede ni wo neneshi dawo kini ogye lo yo gishape yina ojiji kipu yina no gyo wa ni oyi sho oya ni kojoji kojoji yi sho danu oyi mu ofayimu okpangye yigishapa yina inga wo oyimu onawu to onawu ayo ya dudu nu igishapa nogyo biyanu oya za nye kii yo kobobo yinu shipu kinu ogyo yi shipu kiyiwa danu ongmanu okpangye nu yo hola ogyo yo ngma hola ola na ke ka mwashika nu ola na yo miyo igishapa kwo gyo ikiniyo ogyo yi gishapa ni hagye dose ogyo ka danu kamo ishakapa igishapa mani kpikimi ibo oya tawashu kamo ogbikini ogbikini yo oya moji shoshi mamii awo gyo yayo oyishi yo ayo yishi ogyolo ya sola kigishapa oni biyo ni mo oya yiho kpagye la Ojoji nye oya na kpimyawo shosha doho oya na kpojoji daho ikweyi koni ogyo biya oyigishapa yina oshokpokpagye obiyo wa osho kpokpugye ojoji kojoji kiyo kobo bo oyi shokpagye ome oya kwolai biyo ni ahagye okpgye ya rani ogyo yo hola orora hi ya lema biyongmongmo ni ogyo kuma ya yo no gbikini yoma oza ni ya ka dawo moya ni yoma amiyo imo lema ni oya ho oya ma biyo ya hokini om ya oke gbikimi yo ogyo yohola pitikpito ka yigye gwoltu yo na yola kayo na yola yagye daho ya biyo sola kojije yo ni ogyo yani gishapa sa aseni gyo wa koyi ni yatoloho aya danu ibo oyi ni yatoloho no mamni ogyo ka danu kamo le e ogyo kamo anu yawa somo enehi ase mami iya yimu ko ga oji momo na gara dawo oni omani ogyo mo itoloho ikyikyo otohoyo amo dami ikweyi kigishapa noma moma ogyo koma gyelo ya yani gishapa ni shano nake kakwo yo naka wojije yo okpa wiyo koboboho mani ogba Olamu no ya gege ko gba gbayayi, ogya gba gbayayi iyoko bobo sho owe oye oyo kiyoma ogya gbeyo kobobo gboyayi sho ano, kere ka nwashika lo ano gyolo nwashika oyahotu, dano gba yayi gyolo sha ni gishapa no yihola mani ome keka shani yo kobobo wayo, gyolo sheyoko bobo oyayimu kho ngwa ome, oya mi yokobobo mani yitinyi ifu kinyo, ogyolo yitinyi ifu kinyo ome oze oyishi kiyeyima oze shikweyi ma inyo ni she shini ko ngwo ni oya lope ma lope ma lope ma kiyiwepe kiyi khanu, ogyolo yiwepe yikanu oga ke owa gwe nu, oya zevu kogya ni ya bloope keno kyeni lamu one kpetera ni, ome olume opinu opionu ome oya ma mo ama pini abayigisha pe na, abeni ya yigishape hin ni yona pa, ayikeno kyikyeni igishapa na basolani aha basolohim bioni se neke abaso ni lo aha fu shini Aha gya bio igishapa nase neke ba solo daha ba ha ishi ononi, agyo yiyi kwoza na ba faha aha bagya, agyo ba yiyi kwoza lalo aha ba gishi kojije lo, bio ny deni kakamo aba sola kigishapa ni, ny kha gogogo owe no ma bio oya gege ifu kolamu ni kama zani oyo shini oya otakirigu sho ya shini oma gyo bakuma bio ya gege yaya ka ngw ngwa ya oze shini oya shoma, oma bio ya gege ya sola kha kano bio gya na ba sola ka ke ka bakpa niya osola nino ma ogyo kuma, yayo kwo kwo kani gishapani kani ya oze shini otekiriku shini oya sho ma olamu ni ya gotu ni kpo lumu ni ya gotu loni ny de kha nwashika ama alamu no ma bio ya gege yayo oza shini oyo shini omulah niya shotuni